أحس دايمًا بكل صنف، وبكل شيء هناك إختلاف، إن كان الحيوانات، إن كان بشكل عام على الجنس البشري، فالكلاب مثلا فيها مين يكون ودي، أليف، ومرح، رفيق مثالي، مستعد دايمًا يكون قريب من صاحبه، وفيه كمان كلاب ممكن تكون شرسة، ومرعبة للأطفال ، مرعبة بشكل عام.